الاثر اللي يخليه العمل في المشاهد او القارئ هو المقياس الاساسي يعني الاثر هو اللي تعرف ان العمل هو عمل كويس ولا مش كويس من الاثر من الكتاب يعني الكتاب اهو كتاب كويس ولا لا من الاثر ولهذا الاثر هو اللى يخليك يعنى تجول العمل كويس ولا لا فان مكانش فيه اثر فان العمل مافيش منه فايدة